Keptë edhe hudrat duhet mi rujtë ni ven t'thatë edhe t'ajrosun mirë. Nuk bon mi shti n'frigorifer se lagshtia e frigoriferit munet me i zbutë edhe me i prishë ma shpejtë edhe duhet me i majtë ndamas prej patateve se patatja lshon lagshti edhe ato mujin me ja përshpejtu prishjen e njona tjetrës. Edhe nuk bon me i qiru deri n'përdorim.